Jah, ma tiiä, et näütüses rebäseq ummaq tennüq säänest tükkü, et tegeväq nigu ummaq koolnuq, ja kähriguq viil rohkõmb, nuuq kährikpiniq. Jah et nuuq kah ummaq tennüq niimuudu, et ummaq koolnuq.